Nëse isha kon njeri i fundit që kisha met n’botë isha ni mërz- e mërzitun, po isha munu prap mi bo krejt senet ma interesant. Kisha pas qef me u msu me vozit ni autobus. Kisha pas qef mu msu me vozit ni tren. Isha shku deri n’anën tjetër t’botës <hesitation> me kerre. Isha msu qysh me fluturu ni ajroplan. Kisha provu çdo lloj t’ushqimit edhe isha shku n’çdo ven ku nuk kom mujt me shku deri qat’her’.